Nej rosi 'hiaj nej chaj nej ba taaj ngwii ni ta ninin ta ninin ta 'hiaj 'ngo 'ngo nej cha nej, 'ngo si 'hiaj nej toj cha nej min hia 'hiaj nej nakinj rosi ataj nej, bé ta ba ni na'nin' nej toj man ni uta' nej man ri'hia ni síj ni a'nín ara nej to riñanj, sisi ra nej koo nej man nga to ni síj ni a'nín nej toj 'ngo chunj kanela riñanj ni ara nej kasuka riñanj, ni bé ta ni bé ta min 'ngo si koo nej ni ba taaj nej nanj 'hiaj nej man cha nej titín nej man, chuhua kasiti ni ara nej to nne riñanj ni a'nin nej toj kwej kin nej toj kwej lanchu riñanj ni, ara nej hia'aj riñanj bé ta min 'hiaj nej cha nej ba taaj nej nanj 'hiaj chukwi nej man cha nej nga 'ngo nihia ku'naj moli, ni bé ta ni nga ri'ñanj nej chuche ni cha nej ngaaj bé ta min 'hiaj nej cha nej nga rosi ta, ni a'ngo taaj nej cha nej man nga rune ba taaj nej cha nej man nga salchicha nej, ta ninin ta ninin ta 'hiaj nej cha nej to man chuhua chuman' nan, bé ta min 'hiaj nej et cha nej et 'ngo 'ngo nihia tan rosi tan.